मोइ एत फच्तोर्य् खुलिम् बुलि खविसो, हेइ बिखोये जानिबु कर्ने म अप्न क्लोक्करिबु होइ सेलो। कोतिके अप्नि मुक्तर् बिखोये अलुबन् भलोरे भुज जौक्, जने धरनक् पतु कितिय अनि बोलेबो। पतु कितिय के नेगि कुकुरि बोलेबो, मनुफच्तुरे के मन् दि बोलेबो, ब के मन् तिमे द्रिवेर् लगिबो। के मन् कि कोइ बोले च्त्च् क नै, के मन् ओर्थोदोक्स् क नै, के मन् गिन्ति क नै, के मन् एवेर्य्थिन्ग्। जिमन् हिन्दि धर्कर् मुक्तर् भुज जिबु कर्ने द जौक्, कर्ने मोइ हिनि बिखोये जानिबु अप्न प्रए नतन्दरनि तोहम्। कोतिके हिनि मुखुबे धर्करि भुस्तु, कोतिके हेइ बिखोये जौब् अप्नि दुनिय के भुजै दि बोलेबो। कर्ने हेइ तुतेलि नतन् फच्तोर्य् बनैसो, तल् बिखोये मोइ एकु न जानो, तुतेलि न जानै बिखोये। अप्न मोइ फुजिब बिशयेसु जए, हेइ बिशयेसु कि मन् के नेगि कोइ बोलेबो, मनुर् कि मन् लगिबो। प्लने कि मन् लगिबो, सगर् कि मन् लगिबो, ऐर्लयेर् कि मन् लगिबो, लिनेर् कि मन् लगिबो, मोइ तुतेलि एकु न जानो। कोतिके अप्न प्रए इखेनि मोइ हहै बिशयेसु जौब् अप्नि मुक्त् दि बोलेबो, मोक्कर् ओर्थोदोक्स् भैसे एकु न लगिबो। कोतिके इखेनि मुख् फल् दोहे भुजै देओ, कर् बिशयेसु, मोइ बकि जि भोबस्त बिशयेसु। मोइ बिशयेसु निजे कोइ उलब परेम् बोले भबो।